Ep gang nah areh rak al gangi ep polon ep goloh, bhel kai tarai dit woki mah ep kuntan seni toli. Api ding ep gang ep momolin ep gang, ep polon ep goloh. Na ol parai o ol ting tarai bhel inap khon ngin ngin larep ep kuntan sen i- akes tari kati gau. Iding ep baran nah areh rak bobolos al gangi ep polon ep goloh ap toh baran larning ap ep baran na di woki onep polon lamas na di aser pasi ep goloh na ah ding isem, del koti ap del parai kating on- ah rabah ap del tun tari ap Di gangi ap irak larep malum sen mah kok- is- on- o-ol- kikilang sen- on. Bobolos ol longrai larep taem nah, kai tarai dit wangwang sai- talang an lon ngas ning, ep polon ep fun mah- ining. Iding ep baran ning ep rarakai in- dit, mah iau- ao- ao- oh-ep polon ep goloh sen <noise> na rereh rak akak suri. <noise>